عالم مشهور زي ابن خلدون وباجي العلوم- علماء زى ابن النفيس يعني ابن الهيثم. واحد يكون عالم هيكى يعني عالم يفيد البشرية لما يكون العلم تاعك مسخر باش انت تفيد الناس يعني وتخليهم حياتهم افضل سواء كل المجالات سواء كانت مجالات طبية ولا مجالات علمية ولا مجالات كلها. لما تكون عالم انت تفيدهم.